ما فى موقف طريف بعينه اا- يحضرنى الحين لكن أعتقد أنه لازم اا- نحنا كأفراد بالمجتمع نحاول نهون على بعض ون - ونكون إحنا الضحكة اللى تنرسم بوجوه الآخرين ، إنه بس نساوى هيك ، <hesitation> المجتمع بيتغير للأحسن وبيصير أطرف فعلاً وأكثر تفاؤل.